أكيد قلعة, بدون تفكير حتى, لأنها يعني بتعطي شعور بالهيبة, والتاريخ, والحضارة, وكأنك بتشوف أرواااح الناس اللي كنوا عايشين فيها, غيرإنه أنا يعني أحب الأشياء اللي لها طابع كلاسيكي, لكن سفينة الفضاء مثيرة.